Noy finni wodiri bote ndr diyam. E ɗe anndi e wodi bafe latiɗe mabo ben finni wondi nder diyam. <hesitation> A tawan ɗe ndiyam ɗam finni ni e fuɗa non fa waɗa bafe, ta nderi ndiyam ɗan a tawan finniɗen dabbaji ko hewi e woni e majji e nyama finni ɗin e mari e majji e sori e majji to e latani ɗon e to nage wari